איך האלט אז ס'איז נישט מעגליך צו האבן א גוטע לעבן אן האבן שוועריגקייטן ווייל ווען מ'ארבעט שווער אויף עפעס פילט מען נאכדעם גוט אז מ'האט עס. די זעלבע איז אין די לעבן. אויב מ'האט זייער א גרינגע לעבן האט מען נישט קיין עכטע סיפוק. סאו א מענטש דארף האבן שוועריגקייטן אין לעבן צו האבן די סיפוק פון זיך שטארקן איבער זיך אליינס און איבער די שוועריגקייטן.